Nyingya nenteratera harwigi, nebangarukamu netahamu, nguma nyemerire, bwenkusanga entebbe yabandi, tinikirizibwe. Hati, nendamukya abantu abaliimu, nendora nebatandika kunguza, ebikaguzo byebankuguza nembigarukamu, bwebakungamba ekara, nenikara, obwebakugamba ntayikara, tinkwikara.